Martillo ipuere vaera yaikutu ivira, martilloko yaiporu yave yakua täta rupi je, jare jukurai kua martillo yamboaja ipuere vaera clavo oike jokua ivirare jaema jukurai yamoigue ñanekireiyae ñañono clavo je